Ny sakafo karazana sakafo tsotra nefa tiako an, dia ny lasopy atody an, paty fotsiny an dia asina atody masaka an, otran'izay zao dia efa ankafiziko, eo koa zao ny ravimbomanga dia asina patsa kely an dia atao rony, dia efa izy sady matsiro.